Miyi ma da bo n be yi kpe kwo na wye ga bo awye ga ba bmalo zhn ntigena na kwo awegada bwafi nzhi aza ba ba ba gyi fefin azhi agye ozhi gyn nbma bma yi nnakwa za bwa ba zhi pba nba ba yin nzhi yi kwo nu azhi agye aba la zhaba ho zhi hagye aza ba fi n zhiyi yi ba bwa boho boho yi togu mdna bon ntige baku awe gada bwa ntiye ba bayi gyn lo nba oba zhni ahi age kwo abyima zhoko agyi abyi kuzhi kuvo aba ba zhi kwo aba ba zhi agye aba ba yan gyun n zhaba zhi zhi yi ama n naba to bo yi nnato bo zhi ban kwo oba to bo yin nzhiyin bhe holo don nzhi yi agye abo zhi zhi baya laba n kna bmayi azhi abo she zhagyin wo ba miwa zhi odoza ba mi wada wa da kwonn ama osanu zabo ba zhi zhi yi nzhi bo nnaba za yifi nmwa bugye azhi agyi ozhiyi kwonu. Awo kwo dna at azhi agye ozhi kwonu abo ba bmi n zhi yi nmwa ntukwo tige aku aba zhi yi bwa ntuke tige aku awagda bwa nzhi yi kwa zokwo nna wye ga da bo fi n zhi agye ozhi gyn abata chige ozhiga kwo yi gye kwo mwalon ama oba gye kwo nayi oba gye kwo zokwo abo ho ba gye ba fi n zhiyi yin hiba gyi bo fibo gbo gbo gvo nbmi bmi yi nukwo tige ba kwa awega gada bwa fi n zhi yi awyga ba bma lo agye ozhi gyn nnawye ga da fi osanu naciye ga da bofi nzhi agye ozhi yi kwo nu akpe kwo ye ozhi agye ozhi yi kwon kwo finu na wan ozo zo yi che wa lo ozhi wo kwu kwo bo wo ozhiyi kwo nu kwo zhi kwa lo kpai ozhi yi kwonu okwo ye zhi kwa zaza nsu ntukwo tugen awye ga da nba fiyi san nabe ya sa zhi ye age age ho o oho mu ye ha to zhi ye bwa gye bana wye ga da filo nmwa at zhi ami agyi bafi N ozhi kwo na wye gai so awega nba zhi kwo bye lo ya bwa ba la ba oya zhigba kwo bmi lo yagyi yiku ya byi filabe nba tona bo jeyi gyifi nnabayai to nabo zha yago nya knu alo ncheyi n bwa don awy ga san zhilo agwo yi abo agwo yi oya kwo zhiyi yan alo cheyi oyadida aya zakwoyi akaya yito balolo nnayi an ntukwo ho na wyega san bo ama nyikwo awy ga zhi ata jemi agwo ya zakwoyi akayan oya zakwo yi akaya nalo gwoyi aba mi aje zeba nbayi yiba miyalo yi je ya kaya go ya je ze be nbayi yi ba mi yi je ya ka ya go ya be che ba zhi kwo bma bmi yilo awy ga bwo kwo bmi bmo yi lo kwo bmilo yagy yi bwa awego so kwo bmi agye ozhi dodo gyi kwo ozhi gba nkwolo agyn kwo oba nna ba bwa oba ya ku oya byi fi n baba zhi ba nozhi ba bmiyi <hesitation> nyabi ba bwa awye ga so ba zhi kwa zhi obo manayi nu ba zhi kwo zhi oya nu kwo go ya bwa kwo laba nya zhi gba nya zhi lochei nti ba mi yi za za n ohi